﻿Kechirimlilik ichki tinchlik va baxtni topishga yordam beradi, chunki bu odamni g'azab va stressdan ozod qiladi. Kechirish insoniy munosabatlarni saqlab qolishda va yaxshilashda muhim ro'l o'ynaydi. Shuningdek, shaxsiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi.